Opa kwa nka ntar mmani ora ohumono bhoven fa bhona hopa kwem mma hunze ora. ora hopa kwa ho gbagba, ora hopa kwa hohubha hubha, ora hopa kwa oja hovoi nta onor oro humo kwe owane ne mene ora hopa kwoja hodema demene sa fa kwe, ma so voi kwe hotaro opo vo ra bhoven fa bha ro hopa kwe hokpa bha kpa hopa kwe haokpa bho ora hopa kwa hodema demene ora hopa kwa hodamadam ora hopa kwa hobhana nta onor ojo fa kwe ora hopa kwa hobhana nta eje kubho ena itam je je kubho hejera je kwe ozama ohumono mmanire anum gbanze bhanor boja aka bhazi zia nta ara bhafi kwe bha hojera jero eka ezizia nta erefi kwe bha hobhoa bhua kwe ona bha kpamkpamanire eke zizia nta ere hubho kwe mma je hotere obhazio nzia onor nor so fa hotere obhazi ovoi aka bhoa kwe ayina howone kwe bha gwa hopa sa tar hopa kwoja abhoa hopa gwo ja awune awune afafa bhoven fa gwo aka bhoa hodemene bha hiso ama me owonne amame ota nta rafa kwa hoja ono dudu mo kubho hobha hobhara onyi homono ora hopa kwa hodema demene ora hopa kwa hohubha hubha